leddi kenya ni leddi ɓale en un di ɗon ha nder Africa di ɗon mari tarihi sosai, leddi ɓale en un bo ɓe ɗon mari dabbaji sosai, himɓe ɗon umma faga duniyaru, daga ko ha toi ha duniyaru ɓe yaha pelle mai, ɓe yaha ɓe la'ra dabbaji, ɓe la'ra kose'je, ɓe la'ra himɓe tarihi kujeji na'ne, ɓe ɗon mari ko'seje mauɗe sosai sosai ɓe ɗon bo mari dabbaje ha pelle mai dabbaji daban daban pat ɓe ɗon mari ha pelle mai.